أكثر حاچة توترني وما تخلينيش نرقد في الليل هي صوت دقات ال-المانجيلا دقات الساعة ما تخليكش ترقد وتعلي التوتر عندك وتخليك على أعصابك، آآ ما نرتاح لما نفكر المانجيلا والا معناها ما نخليهاش تعمل الحس هاذيكا ولا نبعدها علي خاطرني نتوتر بصوتها.